<noise> no togon kag mang ke angtunganan no togon angtunganan ve ri mang ke kavulik miang na ria ki angkuai si ki mengen amalangas ta kag to no saka pok an na ki angkuai si ki mengen ua ta no aina ki, o no kavulik roron o, riria vanang ki angkuai si ki mengen amalangas ta kag to ane si mang vap, ta no kavulik ro o, no kavulik rikek o, no nem alis o no nem neikitung riria vanang kag ke poro ki angkuai si mengen tatag. Kag ke tungag, kag mang ke tungag ki mengen ta kag to ta no saka aina an.